देखा ए त मानवता के संसार हे एमा धन्यवाद करे के कोई जरूरत नो हे। आऊ मोर जो फर्ज रहीस ओ मै पूरा कर देह हो आऊ ए भी सुन ल जब मोला जरूरत पढ़ी त तय मोर मदद कारिया।